د بشپړې خوښۍ ترلاسه کول ممکنه نه ده، ځکه چې ژوند همیشه له ننګونو، ستونزو او بدلونونو سره مخ دی. خو د خوښۍ مختلفې برخې لکه آرام، رضايت، او د ژوند معنا ترلاسه کول ممکن دی. انسانان کولی شي د خپلو موخو او کاري فعالیتونو په وسیله خوښۍ ترلاسه کړي.